بائی چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آدھا کیلو چکن جا کے دکان سے لے لینا پڑتا۔ چکن کو آرام سے پانی میں ڈال کے دھونا، پھر اس کو نمک، مرچی، ہلدی، ادرک، لیسن لگا کے پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ کر دینا۔ اس کے بعد میں ایک کڑاہی لینا، کڑاہی میں دو چمچے تیل ڈالنا، تیل ڈال کے کڑاہی کو گرم کرنا، بہترین۔ اس کے بعد میں وہ جو چکن ہے وہ چکن کو کڑاہی میں ڈال دینا۔ پندرہ منٹ کے لیے آدھی فلیم پہ اس کو پکاتے رہنا۔ پکاتے رہنا، گولڈن ہو جاتا، تھوڑا کلر چینج ہو جاتا۔ وہ ٹائم پہ کیا کرنا، اس میں تھوڑا ٹماٹا، تھوڑا پیاز، تھوڑی ہری مرچی، گرم مسالہ اور اپنے سواد کے انسار جو بھی ڈالنے کا ہے یا کچھ بھی اس میں ڈال دینا۔ ڈال دے کے اب اس کو پھر سے چولے کو سم پہ رکھ دینا۔ سم پہ رکھ دی کے اس کے اوپر ڈھکن ڈھاپ دینا۔ ڈھکن ڈھاپ دیے تو اب وہ آرام سے پکتے رہتا، پکتے رہتا، پورا چکن گل جاتا، تھوڑا ٹائم کیا نہیں۔ اب اس کو پلیٹ میں ڈال کے مزے لے کے کھا سکتے چکن کو۔